Ny loko manga mazava na ny bleu ciel mo zany de midika <hesitation> filaminana ah, <hesitation> fahatsarana, <hesitation> ny zavatra tonga ato an-tsaiko voalohany ah de ny ranomasina izay tena milamina sy tsara, mitondra miramira-famirampiaratan'ny saina ary koa lanitra.